اول ذكرى اليا لمن اني جنت طفلة، اتذكر لمن اني جنت بصف الأول ايي - حنت رايحة لفد مكان جنت دأسويلي هيجي فحوصات العين مال اذا عيني بصره اي تمام و هذا الشي فأبوي اشترالي ايس كريم الي انقبلت بلمدرسة فكلش اتذكر هذي اللحظة.